Mi heban hako mai, mi ta'a mi wata ha tasow mi rufa nyebbam be tingeere be manda mi jiiba dum.